<noise> Ayam menurut kita itu bisa ada kasih sayang sama majikannya, itu tergantung majikannya kasih makan setiap hari aja gitu kan contoh beras ya syukur syukur beras dua karung gitu kan setiap ini selalu stand by karung beras apa nasi apa itu buat namanya pakan ayam. Nah ayam ini bisa kemungkinan dia bisa ada rasa kasih sayang menurut ane ya gitu puguh dia dibilangnya ya makhluk hidup gitu emang kalau kita kasih sayang dia mungkin juga ada kasih sayangnya. Itu kalau dibilangnya ayam ada dulu namanya kita juga namanya siapa tuh kita punya adik ipar kita adik ipar kita dah tu ayam miara ayam tuh ya kalau dilihat mau buat ama dia doang itu nurut ayam kalau dipanggil juga nama namanya nurut itu kasih makan kasih apa ya namanya puguh beras di ampar amprok kamprokin dah tu di pojok pojokkan di dekat dekat halaman bekas bekas makannya dia tuh udah lantas aja cuman ya kalau ma yang lain diumbarin ini belum tentu tuh dia mau itu ayam itu iya sampai kita juga ngelihatnya gimana sih tenang cara cara begitu makan ayam bisa ini ya dari kecilnya kata dia mah gitu kan. Oh jadi ayam itu dikasih makan dari kecil sampai gedenya bisa nurut begitu nang sama ente nang iya ak itu nurut itu pokoknya kalau kagak di kasih makan ama dedek sama ini mah ya kurang kurang kurang kasih sayang ayam juga sama kita.